Aha! Zaho aloha tsy hihina hena sentetika andreo zao. Gny antony aloha, tsy hain-tena ino produit chimique ataondreo agny. Ama- magnaraka an’zay koa tsy- aha! mandany vola. Aleo avao mivily gnazy- gnazy naturel reto.